וויזוי מ'מעדעטעיט. מ'זעצט זיך ארוי- אראפ אין א באקוועמע פאזיציע און מ'מאכט זיכער אז ס'שטיל און רואג ארום, און מ'מאכט צו די אויגן און מ'מאכט זיכער אז מ'אטעמט, און מ'אטעמט אריין און ארויס, און מ'קען טראכטן אז מ'לאזט די מח לויפן וואו ס'וויל.